Duwa, plathu saɗa, makir, fodu, ntufu, nkwa, mudfa, nchasa, amltha, kuma, kum ka chatak, kum ka saɗa, kum ka makar, kum ka fodu, kuka ntufu, kum ka nkwa, kum ka mudfa, kum ka nchisa, kunka amltha kum- kum saɗa kum- kum sad taka pal, kum- kum sad taka sada, kum- kum sad taka makar, kum- kum sad taka fodu, kum- kum sad taka ntufu, kum- kum sad taka nkwa, kum- kum sad taka mudfa, kum- kum sad taka nchis, kum- kum sad taka amltha, kum- kum maar, kum- kum maar taka pal, kum- kum maar taka sada, kum- kum taka fodu kum- kum maar taka maar, kum- kum maar taka fodu, kum- kum maar taka ntufu, kum- kum maar taka nkwa… Kum- kum maar taka mudfa, kum- kum maar taka nchis, kum- kum maar taka amltha, kum- kum foɗu, kum- kum fod taka pal, kum- kum fod taka sada, kum- kum fod taka maar, kum- kum fod taka fodu, kum- kum fod taka ntufu, kum- kum fod taka nkwa, kum- kum fod taka mudfa, kum- kum fod taka nchis, kum- kum fad taka amltha kum- kum ntufu. Kum- kum ntuf taka palthu, kum- kum ntuf taka saɗa, kum- kum ntuf taka makar, kum- kum ntuf taka fodu, kum- kum fod- kum- kum ntuf taka ntufu, kum- kum ntuf taka nkwa kum- kum ntuf taka mudfa.